Yalla marefuji kamma e wodi ko matata hono no enen tagaɓe. E wodi hone marefuji ko hewi e wodi marefuji latiɗi e mata, e hula, e nana belɗum, e santato, un ɗo fu e tawa e nder jikkuji marafuji e wodi kuloje, e wodi nanoje belɗum fa anndita e wodi cantoji e tofa anndita e ɗo fu e tawa e jikku dabbaji.